Almuʼassasa al asssola khair le isaʼidu begyinas wa ana mutan bela saʼida hibas muʼassas wade hil atama hil atam., wa ana muhim leyi bashif musaʼadata shugul muhim leyi finshan inde nas tidissum bishkuru bi kon humma annas dol ka shaba abbahatum wa ammahatum gadin maʼa hum ba.